Yʉpʉ tiempu teji este ca cʉshi cap hʉy buenu hʉy sʉsucpa hʉy quizawa hʉyshucpa hʉy cebolla hʉyshucpa hʉy pues teji pujayshucpa muchas cosas pues ee ʉchis ʉn tʉjʉpa este jase cap hʉy jaspa ca kʉque u teji este chʉchi kʉque buenu pues tʉn jaspa pues caji yamʉ otro otro tipo de cʉshi pues masque tumʉ cap pi tʉn cʉspapʉ pues ʉ minpa yʉlla shis yʉlla cʉshi pues cap hʉy hʉy nama c aldu caldu hʉy chʉcsucpa pues ap hʉy hʉy pʉjaishucpa hʉy cebolla hʉy chile hʉy aju hʉy todo pues paque jʉpspa pues <hesitation> pero tʉwan tʉn chʉcpa pʉʉk hʉy se pʉʉk sʉse u pʉʉk este e sete pues todo cap tʉwan cʉspa pues ya tejiam nama chile mas bien niwijeŋ mʉte este yʉlla shis, wacas shis Pero todo teji pues pʉn wa yajcua teji jamatin pues cap min juypa pues yeg yamam mʉk yʉji pues teg maseca teji todo pues <hesitation> namaajpa pʉn'is hʉy juyʉgchaŋpa pues ca cocina pues porque ca familia cap hʉy tʉjʉpa ca cocina min tʉjʉpa min <hesitation> para que para que casag este wat yajcua minʉ pues este waye juypa pe tec pichi pʉpapʉ pues waye mahʉypa u este sea que uqui sea que waye pues wa na uqui waye a que para ane mʉcpapʉ hʉy mʉtpa ca maseca jeeŋ pues algu cap hʉy ayudachʉcpag hʉywin pero pues primeramente dios ya ca este pues ca'sa ca gente jejpa pues y shi minpa todo tomate minpa todo este cebolla pues yʉpʉ tiemʉ como tejiam nama tejiam caretera tejiam pues hora shi que tuŋ pues para que hʉy minasucpa todo Piu cap ney caga minpa yʉlla cap ney cag minpa antes cap yeg yʉlla yagchʉajpag itʉ ca yʉlla pero yeg ca doctora clinca tʉgʉyʉ yamam ʉlla cap hʉy yagwintugsucʉ y pues yamam yamam yacti ya todo lo que cap caja minpam todo cap ca cosa tʉgay para que pʉn'is hʉy cʉspa